Cili ana ɓuuba ana wula, ka ɓubol mun dum ɓurata hewde illa e wulare mun. Sabi kanje duu ɗe gelle non, naa ɗe leyɗe ɗe mbiyataa ñalawmaaji muuɗun yo daɓɓi. Sabi ɓuuɓol ɗo ɓuri heewde fuu, ñalawmaa muuɗun dabbunde en, fuu a tawan ana raɓɓiɗi.